اه أنا واحدة من الناس ما عندوش مشكل باش نقعد علوتا، الوتا رغم أنها هي تعب شوية أما نحسها مثلا كانت الدنيا سخون نحب نقعد على الوتا ديما ما نحبش نقعد على الكرسي، الكرسي نحسه بوجع لي ظهري بصراحة كرس-كرس-كرسي مبطن، اه الفوتا أحسن حاجة هي الفوتا خاصة راني كان نقعد علاه نزيد نكمل نمد رجليا ونرقد ونرتاح أكثر فيها يعني من الكراسى.